penguman ja tiga ja cuk ilu magat ja na kujau kujau de pait uban tung buak um manjan tung peria tung be- wai re. da tega uman kalem edei nta magat ilu ke tai magat kun ubat da.

awai nta pa ilu tehen u penyakit ia tuk un ka ilu nta pe ilu tehen tehen tekek penyakit un mencat pa ilu tai ka klinik

main main sek anak di kak lepo le te ja na ti bup um ti takraw um main gasing um main lepo utan ne ne. kado na’an pa sek main de ca de sukat sek eda ke ti cok kimet de sa’e.

Ja cuk ake tai tosa jane oka orang tua le toa le tai ntaun, ilu ke bimpin eda ngan cuk ilu um sunyi tekak le. Ja teka cuk ilu nta tega kemet. Tapi ilu bempau Tuhan Tuhan ja lemoto man udip le.

<noise> Ayen du dak <coughs> tai matai pe eda kuak sik lepo gotong-royong sik petobo lukte. Kuak jagak, kuak mengau, kuak pesak, kuak petulung jane sik de. Mung lepo pe jak nobo.

o ame bu’au cin Long Dungan tei ka kakus masat taket lepa ja ame pukat mudung yang sungai sanan selamat ca tau ca tau karang cen mempam abik taup me abe ka Long Dungan pakai perahu

Ta lu ti gayak bu’au ka buk ka cuk ke ti ida bu’au ai- ina pa du cuk ida bu’au bek ading. Nta pa du gaya te ja da pe ti bu’au. Nta na ilu gaya ke tai la’a. Tiga ne tekak ngelinek.

ake lepa pakai talipun ek jane kodak um oman ake memang um tega tekak pakai talipun oban ek sokat talipun senganak ek ke kengke kengke da' ke bintulu, ke sibu, ke miri.

sa’e tekak kimet lepa nai ulek sukan edei rai uban na rami ale ale tekak sukan ja ja na tekak tiga tiga tekak dalem mudip

um ake nta kumbin ti sen iu question ji iu ba na question eh iu' bana soalan ca ida nak ma ake ji tapi um dalem lepo me um leto j- leto ja na adalah ca manusia ja tiga

um perinta de nggin ame mudip kak kampung me nak ki na cukup tiga sukat membangun ame sukat ke um nak projek de ta kado. un nak sin nak tanak nak baja.

nta le menjam ke milek kelunan un kuak kuak menjam nerak pedu ke latak. nta ilu de iut udip nta le menjam ke edai ngikut bayak du de bio me ilu ne ja na ilu lan du bana di re ja ne ilu ikut beng ikut de latak udip me ilu nina

um guru ja pekalai ake baca pekalai ake um mengeja ca cuk ake ti menjam baca nak ki nak ke nta menjam ti urang putih menjam ti orang um pisiu alok pa da cukup na ja

oka e ke bada me tuyang e ja lepa me cin um lepa me cin ake obak bada um tiga tiga kembau te um ayen tusa ngan me je kentak. uban Tuhan ja pebo ilu.

ilu pemenasihat anak le singget tau ayen awen ayen mi’a ke anak du lemuto sebayang ayen lepau tai sebayang ayen de pu mejui ngadan Tuhan ina Tuhan yak lemen men udip singget tau te re sekula te

um seni ja ake obak pekalai ja na kelo pekalai kancet oban e nta menjam kancet oban e majan tai pekalai kancet ake kelo pa pekalai kancet apan e sukat ngebangen kimet e ukok sek layan du re

meka sik ka lepo me ke Data Kakus da e de matai na. tubo sik le mung na ilu mung na re toyen na se ketei pepengau abek tai le pet kelunan ja matai ja

dagang ja me keluk

ake kelo ke pekalai pakai inter- um pakai internet dak canggih tapek ake nta menjam talipon pe kumbin ake nta menjam na ale na ke pakai de canggih ale la. kelo ke pekalai.

um obak ida kak menjam sekula obak ida berjaya ke sekula re ja sek pengelo le ke anak tapi ilu obak ida kebayak ilu. obak ida pekalai lan lan apan de ukat de jadi bayak iu je pengelo le

um bonga ja' ake ta'an minggu ji ja ne bunga raya un ke julung amin ek ka un pe ke depan um libri ake lemoto ta'an da ngen sengket tau nai taga memang cantik sik keney ngebongak

ja cereta ja ake kelo tekak ke ta'an ja na cereta P. Ramlee ukok ban sek Doremi um Madu Tiga da da tiga tekak na'at ukok ban tekak le na'at cereta de sena'a en te ja. ja pekading dau ja

Masat taket tega tega me ilu mung uban um ukat nulong ilu um peng usa tega un um kesihatan ja tega la meka

uuii ojan kasa cen tetaup pa alem ei. iu ne awang ji ke tai miki aie ojan ojan le sik, sik ji ojan pe ji bolan ji.

um sekolah kak kampung me tiga ngelancar ukok sekolah rendah nyeng pa sekolah um menengah um nyeng kata tai anak me sekolah masat ngan sukat tai sekolah tai kak asrama o pa du sedia

awai nta pa ilu mencam mencam ke teknologi di. nta pe ilu mencam u ilu okat ke ti me ilu. sukun na tiga-tiga tekak edai re peto lancar ia ia ne ja.

ca puyan um ca sengganak ca ja ukat um peteneng gayak udip udip e ja na ja tiga udip e ja ukat nak sin me wek da amai da le ukat nak sin me um keluarga e

<noise> ja baluk ke meka lukte keno ketai le ke mukun lok te ji to mencam pe ilu ke kumin e pedenak ne tawai ngetega tega kemet ke udip ji baluk le ketai mukun lukte baluk le ketai ke dalem tanak teluk tai ngebayak.

pemebio bek me ading dei ja na um ka-Tun Abdul Razak. ya nak jak pemerinta negara me cin sen na’an ra. abe nakina ya na Anwar.

du oka ya ne sek keteng kedaya leng. atek tiga ale te de sek da. okak te du ale ale ja alak tatuk. mencat ale pa ilu ti ngen du kata ngan du kalo na. nta na ilu tisen kumbin sek gayak kata de.

ake nta perna mita um khidmat guaman cen lawyer dalem negara me tapi um kalau ake ke mita e ake rasa um ake obak ja um ja tisen tisen tentang um iu ke- um iu ja salak iu ja lan

awai nta sik ko lok ujan ja te ujan kasa ja ko silem mentem awang dalok pa ujan jo ko mentem mentem

macam ake ti ngendu sukan macam excited la macam ba oban du baran pa du nai dalem majlis sukan ja macam excited ban du kado kulo

dalau i’ut de dalau ilu ke leto ja ale tai na’at wayang kak buk ading da te un anak na na obak tai na’at wayang uban nta un masa ke tai na’at da. kado kerja ilu ti lepa le un anak. ukok le nta na ilu tai kak masat masat ke de meka.

um teknologi du bekading re du pakai sorat men tulisan nak sorat tei pos ka posmen tei ka <noise> jana sek du bekading nak sorat jale sik nai naki na ya ne du talipun tak perlu ne du nyorat nyorat

nak ki ake un ca oyan um ca projek ja okat um ja untuk ake pelepa sekolah ek jane tentang ADHD. ja untuk ake um tulong um anak anak ja un sakit penyakit ADHD la.

jagak kesihatan e ngan penguman e ngan kado kado pegayeng

um kelem ja ake obak na ki ja na ake kelo ban selendang uyan beteng ake juan ja pa pe meta sin apan e um un sin kediut

um musim ja un kak um kak tanak me ji na un musim pana musim jiwen musim ujan um ake rasa ja tuak la beng ja na un pe un pe musim bungak di tapi meka pe um maja ne po

um pala anak anak sekula ayen leko leko pekalai uban pekalai ji na ja tiga ale un ka pudip ilu. buka le kenta menjam sekula nta pa ilu ke menjam mita kerja meka na udip udip ji. ja du katuk katuk toa me ekem ya anak. ngening na du katuk ayen leko leko ti ngen du sekula ayen leko leko belajar.

beng ti nyaek te ilu ke ya ti nyaek pe ilu ki ya un du malak ke ya tai nyat lesau bio' pe ilu ngan da senganak un mauk bampa peda bimpin pe eda ya beley kumin pe ilu ke iya beng ti nyaek ne

um ojan se kata ame ki ojan cong oo're cong beluak tau se ojan kata ame ki ojan kasa sey po tai pa ojan um temak temak tapi beng kasa ney

um perinta ja sukat nolong ja nan nak nak projek nak belanja men anok uma uyan ti sawit buk ko ba'an baja re racun ja sek perinta ja obak ngan yak tiga

Tan pen yek ilou tisen ca belian yak pa ma ake kidi , un lok kading yak di, la'o uko mek yak matai mek yak ja'at ale belian ma mek yak menjan ta yak kelo ngening-ngenin dulue belian yak ilou tisen mejam belian ngan nyurat.

nta un ja sukat ilu ti oka le nta un hobi meka pe sekula oka le nta sekula ilu nta menjam kebaca nta menjam um mita kerja oko le nta menjam baca jukok perlu un hobi ngan menjam baca

un um uko sek nak ki ma’an e tekak le ke mita man le uman ko ja ne tega na tega le okak le um pinut pinut um jagak sin le uban le nta le tisen iu jak ke nai um kak masa depan te

pasen musik belian ake nta kumin tesen oban ek nta pik minat ke da' meka beng ngening ngening tuak. nta tesen ek pengasas ek ja pekalai ngan ek nading musik ja me du cen bekading de ake nta tesen da.

<noise> kun ilu ni nai na taga ngan tiga nai magat muat mung ilu mung ley ne ek ek tuyang le ngan tu’a le mung mung nai taga nempam apan lu kuak sik magat kuak ina le tiga nai kerja

ya' ake perlu paling perlu bayan kredit ek ading ngan bayan kemudian pe bayan handphone meka ne meka nik keneng da.

ilu tei un teknologi kado sik perubahan keneng anak le keneng sik gayak udip le bekading de ilu sukat um cerita cerita ngan sengganak le nak ki lu tei un talipon jarang ilu ketai paketa beng pakai talipon ilu

beng perenak ne ayen bisau bisau ayen tusa ngimet kumbin pe ilu ke ia'. tusa tele ti mateng bisau ale ngan tusa kimet ke ja beng perenak tawai.

warna yak ake paling minat jin na’a warna saleng uban warna saleng ja uban un macam ceri- macam warna kesukaan e na

ja kala ja di ja na sik le sik le be te abut du tu ja kala n. ja ja ilu nak kala. pekala yak de le sik le menang ilu ke ja buk ya kala di na

ake rasa um makin kado sek um teknologi teknologi du pakai nak ki. um nta sek da mukun menjam ti ma na. cuma dak muda muda ja ukat um iu ja um ukat guna guna teknologi mading mading ji

um pemenjam le ake uyan nak ki ja na ake menjam sapai kilet sen buk ading na be’un perna sapai kilet nak ki ake menjam uyan pelepah ca ngan sa’e ngan sukat ti una kebana dua riba dua puluh pat edei re.

oka kata um me mudip ke ji me ngelinek ka Kuching ki um tiga la uban un mung mung sek um kata du oman kata du kata tai ka klinik ka un pa kata un pa hospital

ake obak anak ke lemuto um un kerja de tiga ngan sukat ke mudip ngen du kuak sek du re. ayen ti ti labuk ake cuk ake obak ida ke lem um tei maju ngan lemuto ngan le keneng Tuhan mengutamakan Tuhan kak dalem mudip de.

surat ja ilu nta ke lopau nggin bele ne kengke ke tei asat le baik ilu tai nyelai ke negara du ka ataupun ilu tai masat nyeng ataupun jok ja ne ilu nawai ilu nggin alkitab le <coughs> uban alkitab ja ja um ke jadi titew le dalam pengasat ilu singget singget tau

um sukan ja ake obak na’at ja na um sukan badminton de do buk um ja ia’ tiga sek na’at te do ja um badminton de do na’at buk

teneng teka kimet le lepa kerja ji ilu pa lepa oban le uyan ke amin du uyan du busek busek dulu pa lepa tai lepa di me tiga tekek tawai le kerja na. un du bada uish tiga de du. ya pe dedu nta ko plan di jane senang tekek kimet le kerja na.

ka Kuching uban e ngelinek ke Kuching majan ngan ka kata ek ngelinek pun um selamat ngan tuyang tuyang e pa tiga tiga ngan e nta un de luak mi’a

um ake selem teka' jane tuyang kadu' ja um mencam kadu' ia manai kadu' jak tega ngan ne obak peda nak um iu ja nak um penguman me ilu.

tei kedaya Bakun te le ne ta ja ke lepau lepau te pe tiga tekak ta pe tekek okok ame panak buk ko mambung daya tei ke daya Bakun ke lepau lepau na

anak anak kak dalem ngelinek ida lemu- ida um ban urep si - suto are ida nta tai masat ida lemuto muta makan sekolah re ngan lemuto ap- kejaie ngan tu’a re

um pula pula de ake lepa nanem dan lepa ke um majau ke ji ja na ukok ba’an sawit ja meka pe um padai meka pe ukok ban kujau kujau meka le ukok ban sek tung ubi re buak terung meka pe sek lia re. da da ake mula mula un pe tekak hasil hasil le da ake lepa terima.

buk ading da dalau du nta misi ulu da nganak kak amin na ki na nta un du di ti kak hospital. nta du nganak kak amin na ki. ja pa sik ca perubahan ja tiga me lepo Kenyah.

Ake lemuto pesak ujau le goreng melok ngan ma’ap ake lemuto ma’ap ikan atuk atuk sultan ngan ma’ap um yap ja ja sedap tekak

lepa tai ame na’at um Doulos Hope um dau ke enem te edei re tiga ale ke na’at bio le sek edei ia’ bio le sek sungai ia’ meka.

tiga le sek sekula sekula kata me ki uko kado kado Bidayuh kado pa impan ngan me ki kado pa Kenyah um kado pe kinak re lepa ja tiga le sek me ja ke busi da tiga mung na sekula pe tiga

um dokter ja obak mutu uket keto s- penyakit la pa la tei na oban ida ka mutu iu sakit o iu ni ko umen un iu o tai sakit kodak majan o sakit ke engke ketuk naban ke engke o tai alak da'a

Pengarap me' jah ya tuhan yesus uban ake na' mung mung um mung mung yew ja ake uba' ja ake kelo me tuhan yesus.

ya ke tai masat kaba tai ke jawang re di. un lepa nta ujan ja re ke na’at sek sungai dui atek lempam bio ale ale ale meka na sek layan ja atek lempam. matung alut

Ake obak main badminton kalau okak un awang ake obak tisen aman main badminton ngan ngasa ngasa suasana le tei jogging ti suasana le

un um sape ja ake menjam ti menjam ke ti sampe uban e lepa pekalai cung ake i’ut le. wek me de dua amai me um bayan ake tai ke sekula muzik ca ake menjam ti sampe de dua sampe

um pengelatak pekatuk kelunan demanai ida ketai petera ngan pekatuk oka du rami ajau oka du tai kelimpun oka du Krismas pemung mana um masa ja pengelatak ke um pekatuk demanai dalem singget Krismas ataupun kebana

nta e pernah tai majau uban um uban e ngelinek kak bandar bandar um tapi un e ngening cung um cung uko me iu ida ti. ida beng ida sebelum ida majau ida edei ading lutong um ida nyepre da na ida ti okak majau.

um pula ja ake ke peketo keji dei na na alim dian sawit ja le te ngan getah da da ake atek atek peketo.

Tiga perinta tolong nak sin kadang tolong un janan uyen padang uyen iu de pengelepo ilu nyat da na sek perinta nak ja na sek ca peru- perubahan kak lepo me ja perinta sukat nak singget tau

um sengganak ke ja paling ja nolong ake dalem muto um menghibur pegerak ilu ngan tolong ilu dalem susah le dalem keto de ilu nta sukat ti ida sukat tolong ilu

ja ya le ngening tekek radio ke ji dik beng ke ngening radio ja tega tekak ilu ke ngening luk te jane radio WaiFM ja lukte ja' ca ngan iu te ja ngadan ja ca je to WaiFM ngan awai FM ja lukte. ja je alik alik teka ilu ngerenga sengket tau. WaiFM ja.

o langit silem layan ujan oban ujan kelo ke nai ka sa ngan ujan kelo ke uban kelo ke tei taup pe pentung kelo pa ujan ngan kasa ngan layam

edei la ake tisen um ja du mepai um iu ngadan ja um uko sek Virgo da um Sagittarius Libra um lepa ja Leo da lah ake tisen.

ame tai jumpa doctor tai jumpa doctor ading tai jumpa misi lepa ja tai jumpa doctor ida ke check la’a le check mutu iu sakit le. ida ke bada mutu da mung. lepa ja ida ke nak ubat na le ala ulek ame pa un puas hati ke ja

um ake obak un telefon ja sukat un talian la uban ake ukat na’at um na’at cerita ja ake obak ngening um ngening iu iu ja ake obak kak internet meka. nta ake obak um ta on- ta online uban nta te ake tisen iu kak uyan ke ja

ja la tekak cita cita le dalau du dumit ce na’a re kelo ko jadi polis bana le buk ka le nai bio bek edei te dau le um nta pa ilu sukat jadi polis penaki poh. ia’ ilu kerja kerja sendiri na pe oban le kerja di

tentang guaman ake tak pernah ake nta ti sen oban nta ti s- un pengalaman mungkin ilu mungkin un perinta dak bole tolong ilu keneng de puyan de meka ilu beng pa alak perinta neng puyan de meka da

nta oban le ti entuk tai edai ngejala jukuk le tai nyatung nyatung entuk ke songai pelawat depa piat ka sungai tup tai mesi neset pe nta pesi ja tai le nyatung.

tega oban cen bekading re nta le mencam kenak isu me du dak kecuk te naki odai senang tekak pakai talipun naki odai ya ne ilu okat pisu ngan du da kecuk te badak bereta mutu bereta ja penega tekak un talipun

Kuman la'at ake idei ya pe un jopa duktun <noise> ake ti gin ilu jopa duktun un le oban le sakit suat pe yoo sukat taket ya, ya cun arus tai jopak duktun

eda ke ngelau ilu man man bank pakai talian ilu nta tesen kumin sey re alak ja, kadang pe sin le tai mo'o. tai keriut nta pe eda alak te kaduk tapi eda alak te dumit-dumit jane sik cara sik du alak sin le ke dalem bank. ilu perlu hati-hati ayen badak nomor pin le me du ayen badak nomor peribadi le me du.

um dalam negara me ji ake rasa tiga sek um udip udip kelunan ki uban um un e du nak iu ja nak naban free me ida ukat pa ida tai naban um nta nta ca bayan meka

ja le te ja ba’an dau de da latak kulu cin na’a re nengayet le te tekak aong sin male pudip ilu de dau latak kulu cin na’a re. ja dua tirak tirak de latak kulu cin na’a re. lan ale le te uban ja buk ka le ke nta menjam maong sin ma’an ale ne ilu kemudip ma’an mita uman

Memang un sek enta kuak sek, cin bekading di ilu enta pakai telepon memang enta kuak tei ilu. Teknologi ma'an pa ca. Cen na'an pe sik da. Penega pa ca. Kuak perlu pe ilu po'on perubahan sin'get tau ngen oman apan lou. Ta on kemajuan sik ilu katap ulok te

jadi ja janan je ilu cuk de menang undi malap le nai masat janan bio le da da ilu cuk ida kuyan meka de ilu ti de ja ja pemenyat le

tiga alek layan kelunan da' latak me demanai dalam um dalam um kata ame' ki oban ida oba um bada cerita-cerita ida dalau re yut le dalau ja na jadi pela- pengajar-pengajar me me' ja demanai ji

dalau e sekolah re ake obak um memasak apan e kelo kejadi tukang masak tapi nta pa ja cita cita e terja- tercapai ake jadi tukang masak kak amin e tuak le me keluarga e ja pe cukup tega ca bersyukur

Nta pa ilu un pe milek penguman le. Ley ne iu du pesak ban ilu uman ne buka un dik ja pa ilu uman tiga nta un dik ja sek penguman le ti ngan pe ba’a ban du du